जे मेरी लॉटरी जाली लाही तो सबसे आगे तो एक फॉर्च्यूनर कोरदा गाड़ी और तेतके बाद शॉपिंग कोरदा और घर वालो की भी देंदा कोराए। तेतके बाद हौं एक बस कोरदा ता गाड़ी और तब एक बोलेरो कोरदा ता गाड़ी।